Magnôva le am'fandrahoan-kagniny ny fampiasagna sira bolongany ndraiky lay vovony satria raha ôhatra anao mahandro rô lay bebe rano regna tegna tsara zaigny anao mampiasa sira bolongany fa izy koa anao m- magnano fr- frity aminà menaka regny, de le sira poudre ny tegna mety ampiasaigna.